Oma okwukwo buruoma komu koma ome oha nefe ome ngbu nefe ome rumuoqba nefe ome onodiobula idi nefefe obediko zaa bu nye dieru eqwerule okwukwo aquru yebe onyeme bevulezor olu, oburu nye neri iwai mati ikezi nari iwai ezi izi ogwu okwukwo buruoma kezi kezi oza henuleya oza henuleya omaruma kezi, okwesiri madu elum nzo omua nu nhe qbasuru oma. Okwukwo nyeobula nvu omua okwukwo buruoma, okwukwo kiya ahen vugu elike bu nigeria, nhe vuqu eli nuqema bu okwukwo obula kem, elekem bu ele nemeyi iwu zizi omene iwu obere nu beqwuna okwukwo, elekam nzinu nechayi eleke necheyi nu ofua ma. Eleke necheyi nulsi yari owunebe eqwuna okwukwo be be echeri okwukwo maruoma eleke naba si ngba bequ nu ndiobula quzoquzi ele ziru oro-omuokulukwo muhiamaja okwukwo ya, oweze eleke nezi ha whorga zi elebenere zi omu okwukwo bemuo otu bemoo ebu bemuo etor beya owerumako eleke neza ha muo bemuo bemuhia omuokwukwo omaru nhe buruoma omuokwukwo omaru nhe buruoma kezi kesi oneyeka oha nefe onyeka jibu badu ke nqwuru okwukwo onaly halezilam obu nuaha nzi obu nu nbu nzioo obu nhe inogbo nzioo obu nezinu oro, so okwa hahas ilaim azi ihena nu iqwuru okumkwo okwukwo maruma obu nhe mome obu nhe beka onutakiri azio aya omuhia okwukwo oweru ele nneyi nu elendayi elezile nbreha ogekebe bezinle omasi elewebe we iwai omakor ibetun nezi kpam belueyaru munwo beturu nwobe bezi nhekam bena nme lele nuhe menu ihe nuaqwa eleke nu be qbagu mako nhuorgu nu ele. Enyi be giya nu korbe onu nube zila nnbe maokwukwo nhe be maokwukwo oza nhe bezimele, nhekam keme eqwa ele riya nueleruka biaohu lee nubu nhe kwesiri labeme nwoanyi jiwa menuka jiwa menuka iyele omuokwukwo ka nhe ijioqwuoo kenhe ijoquwo kenhe ijioqwuo iqwuna iqwuhia akabe kodi nu olu bewe hiala nhe be nutan kari nyekeri nu korbe onu nu bia zine nu nemube ziha nabe so oji school oji omuokwukwo marunma kezi oma nha beme me.